نتصور انواع الرياضات كلها نأديها بشكل سيء للاخر ومانيش رياضية ماهرة ومانيس ماهرة فى صبا بصفة عامة. وعندي مدة ما لعبتش صبا قرب اصور جيمناستيك ايه اكتر رياضة كنت خايبة فيها. اه كرة القدم نفس الحكاية الفوت الهاند بال رمى كلهم رياضات كلها خايبة فيهم تصاور روحي الجرى ممكن شوية نقد روحي فيا.